والله اعتقد يعني اذا خيروني انه اكون اكدر اقره عقل عقول المقابيلي او عندي قوة انه انتقل لحظية يعني بلحظتها اعتقد راح اختار انه انتقل يعني فوريا لانه يعني اذا قريت عقل الناس راح بس اتعب وما بيها فايدة بس انو عقلي يتعب واعرف هذوله شديحجون عليا وهذول شديفكرون ما ماعندي ذيج الفضول انه اعرف بس انه الانتقال فوريا هاي الشغلة احس تفيدني اكثر يعني انه فكخيار اختار انه القوة للانتقال فوريا اعتقد احلى وهي بالنسبة الي لان اني انسانة مو فضولية راح اختار هاي